Men konsertdagi muhitdan ko’ra sport musobaqalaridagi muhitni ko’proq afzal ko’raman, chunki u yerda muxlislar tomonidan bir jamoaga muxlislik qilish judayam ajoyib his tuyg’ularni baxsh etadi.